Onxi la kalchbio kabrilo langogan loi wbranchakan xen xkuchi kan mna le lan llu < nadika xten kan blei le le llulo tekawa lei llolun kanx nadika xchawa entre biana entrebiana na bo nadi to grupo mala wanle xinla xongob per chon kuto kasilio kap katso nesi nodo tuka nadika rchabona bolo bianasle loka buna locha a bukan ka bu nadika wa loi tika wa marre ri loi naika richi wale gon ne ne du tiempo no chegun unle utax bicha perne gonle chaw nongole loi lo krchianga siempre tuka nadika tukar nogon no blastio sto tuken lo diama no stian le grupo mariok